أجدر، أكتم نفسي تحت المويه لمدة تجريبا ستين ثانية إلى خمسه وخمسين ثانية، بس أتوقع إني أجدر أكتمها أكثر من ستين ثانية، لأن كنت متعود إني أسوي التحديات وهذى الأشياء.